Ofuripǝ we pɨ láa taa apɔɔtuyǝ we jeŋceŋ jeŋceŋ pɨ ŋ tɛlɩ vǝ́ wǝ lo po ku pɨ la lɛ pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ yaa pɨlo gurǝ vǝ́ pɨ la yaa pɨ la lɛ pɨŋ mɨ fii pɨŋ kpɛɛ rɨ mǝrǝ we.